gulwuri nei do wada sauti taa a fuufonu do dhoo naftare be henduu hunduko taa fuufii hander maruu woodi burde pamarei mei burde maude so taa a fuufii hander mei sai hendu mei dinghar burtuuko haa banduu burde mei sai dinghar woodi gho sauti dhoo wada kara awaawan a'yiima be mei waawan a fiiya taakei be mei